Iyajɛ iyi gembi ufwugwo na shɛ iyi bwobwu shɛ iyi tɛ ya bwa ihiig tɛga to ashɛna tɛ namba, ta ama tu namba u u ukwulolo unamba na bubassa yajɛ <noise> ama iyi nɛ ngee lubi hwɛ shɛ seyi tɛga ibɛ emeci mi wɛnixinjeɛ ni bɛ. Aka elele ngaa yɛ shɛ tɛga i shɛ maa shɛ gambao. Tɛga tɛ shɛ iyi nɛ nkwulanɛ tebiye, shɛpa shɛ biye shɛ namwanwa, kwo ma ya tɛga uwa a piana nte shi o. Ima kwuulana tiya and umo mbiyono nu usu gda mu tuwaba. Yaa shɛ gana uwere ga ngaa yɛ mwa nhwujɛ so ulatu bɛ gano atao kwo ma yo ibrɛd ni tii, nhwujɛ sa ulatu bɛ gana ata o. A a ama akana ngaa yɛ tiga nmama hwugu hwu ggburu. Ima nkwulana kuma ma hwuga lafiya sugda mu tu i waba. Ibɛ podu aka meelele mɛ hiɛg biyikwo mi go mo vwono tɛga yaa shɛ iwɛ miaug mimi ga labishi uwɛ tɛga shɛ maa aka ga atɛ namɛ na shɛ maa ako iyi tɛtɛ, miau-g lubi ewere tɛya shɛ bwo nɛɛ hiɛg gamba kwo zɛ zha mo vwono tɛga i shɛnɛ shɛ ihiɛmɛ o. Tɛga tɛ shɛ nɛ, shiii iyi <noise> bwovwu bubassa na bee lubi ɛggana musama tɛga ta ashɛna nabatɛns. Yaa shɛ hwuye bwonu baa ya tɛga to akaraba shɛ bwo bubassa la mepishi uwa akaraba kwo ohiuo. Ashɛna baa ya uwa ci ukwuna yga uywo abu kwubɛ la bubassa yɛ tɛga ta akaraba, baa yɛ tɛga to ohiu. ɛ zhɛ hiɛgg ba ya imunɛ ni ihwɛ bwɛ seyi kwo de tɛga ta ashɛna kwo ggana aka-ggana xi ba ya. Akaraba shɛ maa seyi akana bee ipi ehilo ibɛ bɛɛ zhɛ nyoso ba ya ba nda ugondu. Na gana ata tɛga ta, tɛga tɛ shɛ iyi nɛ nkwulanɛ tebiye nu-uru-g mu. Ibɛ du ama ya aka me elele. I shɛ maa aka ngaa yɛ ahansa mi owoto, amɛ mo nlomo, ma yaga ti shigwo naamɛ mi uzawa hiɛmɛ elele ɛ u althoush bụtụ bụtụ yajɛ na bwɛ na sh na ahansa bwa naa na bee lubi. Ama zɛ hiɛ-g gamba iyi nɛ ngee lubi uhwuri shɛ tɛga. Maa ma ya tɛga na shɛpa shɛ biye ibɛ shɛ iyi nɛ ngaa yajɛ hwuri. Ama nu ubwobwu bubassa iyi namba bubassa elele ebi heteni bɛ zhɛ bi hiɛg tɛga, kwo ta ama kwo kwulolo bɛ latumanɛ bu hwuri. Gamba de iyi ngee mepi ta ni tɛ yɛu ti mi ngee yeri ma duma.